حيواني المفظل هو الكلب، أحب الكلاب مرة يعني لإنها وفية ورائعة للغاية، يعني عندها جدرة إن هي <hesitation> تعطيني الحب والولاء بلا حدود، فهذا يخليها يعني لي رفيقة، وبعد أحب شخصيتهم المرحة والمليئة بالحيوية، ودايما ما تثير يعني السعادة في حياتي، العلاقة معهم يعني مليئة بالحب والمغامرات، فهذا أكثر حيوان أحبه، إنتي وش تحبين?